Pos papel i lapi, no es? Pos es qu'es lo prencipal i alogu ya que me digan los profissoris quál librus tengu que mercal o piíl o precural peru assina sin más enteracionis pos creu que dela mi parti lo que tengu de lleval es papel o un quadernu, bolígrafus lapis i ganas de deprendel, porque güena gana tolo demás si dimus a escuela guipandu pala ventana o pal techu.